<noise> Ah ny fanomeza mba sara ao ndahy e fidignao ty, agnao ndahy ky da mafy fo koa agnao, tia tegna loatra avao ko agnao, mba io za ky sy raha ho alay sy raha tody hoa tegna aby io raha, mba omeo avao koa e nama, mba zarazaray avao rô, mba omeo avao koa e nama.